Nuu jalulia sta´ayo nuu ntia kuu lapi no nani yunu te ntilio kuu lapi color te ntilia kuu lapi jo kaayo ji pluma ja tinta ntilia kuaution, ntilia soa chadi ji xinoga te ntilia kuu intaa jaa kuaution chii no nani ntilii lapii io ntinu kuautionyo ni nasu lapi tee yaa yua chaayo chii naín, no ínio ku funcion ma ja kuautionyo jitutuyo.